מענטשן ארבעט שווער צו האבן הצלחה אבער מ- מזל איז אויך א וועג פון אנקומען צו הצלחה. ווען א מענטש האט מזל קען ער סאך ענדערש סאך שנעלער אנקומען צו הצלחה און ס'נישט נאר געוואנדן אויף שווערע ארבעט וואס א מענטש לייגט אריין. ס'איז אויך אז די מענטש איז פלעין געווארן א בר מזל.